La sal gorda i la sal fina son destintas pala cociúra, velaí! La sal gorda s'insuelvi más a pocu a pocu que la sal fina, lo que puei mual el gustu delos pratus. Tamién, la sal gorda puei dal un toqui de teciúra i un gustu más intesu alos pratus. I a revés, la sal fina s'insuelvi de momentu i es más cenzilla d'are rebujal con sotrus agredientis. La escoja está ya nel pratu i el gustu i la teciúra que tu le quieras dal, prenda!